زما په نظر یو مثالي او په زړه پورې کالیزه به داسې وي چه هغه له دوستانو سره ، ملګرو سره ، فامیل سره ولمانځل سي او داسې یو څای وي <hesitation> چه هلته چه هغه خپله ستړیا پکې رفعه سي، البته د لوبو او خندا یو جای یي. که چیرې ارامه موسیقي هم پکې وي دا به بهتره وي او یوه ښه فضا وي.